Kua singapur pegua reta jembiu mbaetï yaikuavi, mbaetɨvi aikua ketiko kua tëtä opɨta, mbaetɨvi aesa, jera aikua jembiuretaregua, jaëramo jaepota kïraïko oyaporeta jembiura, jare yaevaera kua tëtäpegua reta jae kuraï jembiu